Yë ëch dun nënëm n*e ko'o naj dun ka i'ixän oy, yë zanahoria a'ax nyënëm kok më'ëbë, ko'o ukëp mëy, yëk jedun wi'in yaj wi'ijpë o wi'in este maja kya mëdë manytë jedun oy i'ixë.